Gii womim bàan gi ma bânwomna waabo, ngi gima ntínga bâginate biyete. Sam bâŋóon a gima bâyaaŧinan, bâgan wom. Yaa ndi bâa ttin womna gi, uu ttin húrna gola go bboori ma ggítini, maalu wo ndu uto ñín mo, malu wolla wo binnúmtibâan. Bâa ttin húrna maalu uwodi ma, Gembe gdúba tu nnúmtimbân gisaage. Ndi bânyaaŧina giim bâan, bâgan gwom njan yo wi baa bogo, baa bombédi bo, malu ŧambe. Iyoo, ge boonju.